Za malôha mbôla mianatra sady miasa, ke za kaofa fotoananahy zainy matetika tsy de misy satria maraindraina igny maraindraina manomboko am'fito jusk'am'roa amby folo am'roa amby folo karaha igny igny za l- am-pianaragna, za am'zay miala avy any igny justa mandeha mody hely foagna avy ake manomboko am'roa akeo juska'amin'ny enina karaha igny amin'iny ndraiky koa za am-piasagnanaha de fotoagna anaovako bazary na hoe za le mandeha magnano mandeha mizahazaha raha tiako regny igny matetika isaka isaka sabotsy ndraiky dimanche fao satria fotoananahy tena feno.